<hesitation> طبعًا في الوقت الماظي كان أكثر لإن الحياة كانت بسيطة جدًا، كان الناس كلهم يقضوا حياتهم ببساطة، وما في مشاكل بين الناس وكل الناس جلوبهم صافية لبعض وكان الأطفال يعني يستمتعوا في حياتهم وهم صغار، أما الآن ما أظن يعني الآن إي شئ بسيط ممكن تصير بسببه مشكلة، والناس يعني أغلبها جلوبها ما ما صارت صافية لبعض.